Karazana satroka ndraika an: misy kaskety, misy kepy, misy <hesitation> satroka gebageba, a satroka lamba, satroka bà a de capuchon.